أول حاجة حط المعجون الأسنان على الفرشاة، وبعدين بالفرشاة على الأسنان بحركات دائرية خفيفة، واتأكد إنك تنظف الجوانب واللثة واغسل فمك بعدها بالمية، وما تنساش تنظف لسانك وتمضمض بالمية بطريقة صحيحة.